أكيد طبعاً أظن ان في فرق ما بين الثقة والإيمان. الثقة بتكون مربوطة أكثر بالإعتماد على شخص او- او بشيء محدد. <hesitation> كان في سابق بينهم تجارب محددة. اما الإيمان يتعلق اكثر بالإعتقادات ما لها علاقة بالأشخاص بشكل كبير. على حد علمي أو ما لا <hesitation> مو بشرط يكون لها دليل ملموس